जु कुत्ता अर बिल्ली छिन यु द्वी के द्वी घोर मु पाया जन्दा कुत्ता ज़रा बड़ा साइजआ वोन्दा अर बिल्ली जरा छोटी साइजे वोन कुत्तो मुख ज़रा लम्बू जान वोन अर बिल्ली मुख ज़ारा गोल जन वन, बिल्ली आँखा भूरी वोनि अर कुत्ते ऑंख काली वोन्दि कुत्ता भी भोत रँगा वोन्दि अर बिल्ली भी द्वी तीन रेंंगे वोन्दी ची ता इती ता भोत भिन्नता ची प्यार द्वी क द्वी मा भोत ज़्यादा वोंदु घोर वावू प्रति, कुत्ता ज़रा पेचू वांदा अर बिल्ली इति भी नि वोन्दि ।